To ayidi ahawra shayi arandewol kam awada ndiym haa nder koofi deidei ko ayidi yarugo, nden awadda ganye haako jei be wadirta tea man awaila haa nder awada shuga alanya jam ahebi tea malla shayi ma